په ټولنه کې د هنر هدف ډیر مهم دي معمولا هنرمندان غواړي چي خپل داخلي احساسات د خپل کار او هنر په واسطه وښه یی هغه انتقادونه ارمانونه او تجربي چی لري هغه د هنر په ژبه څرګند کړي .او خلکو ته یی وښه یی نو مونږ ویالای سو چی په ټولنه کی د هنر هدف ډیر مهم دی او هنرمندان یی دهنر په ژبه ور رسوی